Añaty vola raiky ny hofa-traño lañy olo amiñay atiky da mandañy eo amy iray hetsy eo fara fahakeliñy. Fa izy koa zañy araky ny traño hipetrahan-dreo avao. Fa farafahakeliñy zañy mandañy iray hetsy fa misy avao koa mandañy mihoatsy añizay.